Anak anak me ke pekalai um main takraw badminton main bola ja sek main du kak kampung meka pe kak bandar na ja na sek anak anak kak kampung te menjam main um keringut du kak kampung te

iu ubat nak ja me ya. beng tei mukun tei matai mukun meka ne tai patai uko me majan na le tei.

um board game atau video game ja ake pernah main ja na ukok se um uno card um chess lepa ja edei um tudok de do tangga ja um da la ake main.

sape ja ake pernah metit ba’an muzik Orang Ulu meru pekalai pa yak metit ja nta pa u menjam menjam kak petaru pekalai ilu pe ngemetit ja

nta perlu nta pe ilu menjam ka ti ca dagang pa. ngata ngata lu pisiu ke ca dagang. un sek bek de kaya ne beng ne cari kerja kerja na. ja na sek le dalem menjam ketai ti berniaga berdagang ngan du. tai kerja tai kuli kuli ja tuak re sek le menjam mita udip ne ilu mita penguman ilu. nai inu uman ngan du le.

awai takut tiga le te ta’en. lu tejen tejen sekula. badu tiga layan sekula cin buk ading na le .

kaduk la pengalaman ja' ja' ilu sokat alak cen du da bi'uk cen ilu sokat sokat pe ilu belajar kumin sik tentang tentang udip keneng kelonan da' latak. kaduk la eda lepa pekalai ilu kumin-kumin sik cara udip.

um bagi ake seni muzik adalah paling tiga oban ake obak ngening muzik tapi kadang obak pe' naat du seni melukis oban tiga se du melukis tenang tekala na'at seni lukis du

ake lepa oyan ca sebakoi un ca aban ja ake tai perem tedai re. ake kemo kemora pa ke tei prem ja tei perem nya abek dua ato lebeh tai pa meta ca kedai la'a meta da mora nasib pa un ka batu pulo ka ca ato ja pe ake tei perem o

<noise> ayen te pe lu tisen ngadan betuen na. betuen betuen ban na lu iu ja edang be ne me edang bulan da da du nak betuen betuen. nta pa ilu tisen ngadan betuen. buk je edang ja edang bulan ja du bada ja ja ilu tisen

Masat selai jak tiga un selem dalem udip e ja na kelo ke tai melancong ke luar negeri nggin nggin keluarga e sengganak sengganak e meka pa tuyang tuyang

ake ji ca de merabi ale ale le din pernah men alat muzik ngan du. ti kancet pe nta ngalau ngalau usa pa nta. men nening tuyau nta pernah menjam tem da meka da ngan du mabi ale ale ca da un ta ale kelunan ji

um o- ke na’at um ake na’at tiga sek um tu- um tu’a tu’a anak pemung pekatuk ngan anak uban um] ida lok te tisen iu jak ida pisiu iu jak ida tisen

Nta le menjam un senang senang li ti nta lu ja menjam tekak kak iu ne ke dagang dalem negara le nta le menjam menjam kedagang tekak ngan du

um tekenak ja ake um kelo alek ngening ngan ake um semba ngening ja na Tuing Takang gan Tuing Boneng ja do ngadan <noise> kelonan dua da. Tuing Boneng gan Tuing Takang

Ya ake tai sen pekalai ka sekolah isu iban, isu alok, isu urang putih, isu kina da ake tisen tai lepo ame tai tisen te ca la isu Kenyah, isu orang um Kayan, ta pena tidun ka sekolah.

oka teknologi dalem sekola adalah paling ja ne jek um tega alik oban okat um nolong cikgu edei cikgu cikgu jek un untuk edei re memudahkan eda lagi la.

kado cen na’an teknologi me me pakai ban uyang me ta kuak un pa da un pa da import cin luar negeri anun de kira kemeka na.

nta pe le pernah mita da pe to beng cuk tuyang cuk du de pengebio bio me ilu na’an cuk ilu mita na du da menjam ilu ja ilu cuk mita na. buk ka le nta tisen da tisen lu mita du de tisen me ilu. mita tuyang ja te le tegok.

iu me- iu je meka du ja na i- i- AI nta tei ja tisen meka du ja mengata pisu ja tuak na ki. iu ja meka du ja na nai me ngata ngata pisu kak dalem hotel idi ki nta tisen iu iu iu ja maksud ji na kuma du ke pe je re ngata ngata cuk ilu

ca e kepekimet ke uyan projek lepa uban belum pasti confirm ja projek ke uyan ia’ masih fikir fikir pe teneng e ja ke kuyan ja

um okak dalam negeri negara me ji okak le ke- kelo ke jumpa duktun um ilu kena tai kak edei ading tai kak hospital atau klinik ja na ilu lepa ja na ilu bayan ca ligit lepa le bayan ca ligit ilu ngena ida ida nak ca ca nombor me ilu lepa ja ilu ngena abe re mopa ilu. ja ne ilu okak ke tai jumpa doktor.

ja ke bahasa English ja ma’an ma’an tekak ilu ti pe te nta menjam baca. menjam baca di menjam te lu ti e. ja nak ja ma’an ma’an tekak

ake pekalai isu bada ake menjam nak ki ukok ban ku isu uban ngening isu Bidayuh ngening cin tuyang ngening du tuyang le pisu de kuak kerja ngan le de kuak ap- sekula ngan kading le ja te le menjam ngening lepo du ukok le menjam isiu Iban.

um warna ja ake obak ja na warna saleng warna me- um bala warna putek. uk ke un sapai ake un de putek awan de sengim uk ke ti kerja ake obak un bala iu iu de ake selesa un na ake obak warna warna de cerah.

nta le ti nta pe un minat main ngan du pe toh nta nta tisen um nta pe ja obak obak main game ngan du nta pa ja minat minat main da ngan du nta tisen ke bada

um ca barang hiasan anun nu e ja um magat ngan bulen layan. ja na um uleng. uleng le uleng eno ca wek me uyan me ake

Ake nta menjam main game ban ake laki da da beng main game. Meka na nai ulek masat kak pukul dua pukul telu ilu de leto de mao mao ngening ida ngena ida ke nai ulek nta pa da ida ulek. Nta tisen iu maksud game na. Ia’ menggin ida ti ti ja pe.

pedenak tawai ja ne sik alik alik dalem udip le jane u sik ilu ti jane pedenak tawai beng bayak bayak du mayau mayau du ne ilu.

un un ale ukok sek PTPTN ataupun oka kak Sarawak ja na ya- Yayasan Sarawak ja na nyukong belajan belajan um anak anak ja sekula kak negara me ki.

Gayeng de ake ti ja na ake ti kerja ti kinak ja le sek ake sukat ti men e mita penguman ma ake kebayan kereta bayan sekula anak e bayan man e beli kujau beli penguman ame panak

<noise> jan ni si' anak abet ti ka' lepo' main putsal main pa ja la'a main game main talipon jan ni si' kerja anak-anak ka lepo' ulu

um warna ja ake obak ja na warna saleng dedo warna putek jadi um sapai ja ake guna naki jana warna saleng dedo kado dan kado pa sapai warna putek ek

um adet ja ame um panak un ja le ngadet ja da du bada Kristian ja le sembahyang ame kak adet mading. un sebelum ja na Bungan tapi ame keluar cin Bungan baru ame tai masek Kristian.

um puyan e ake ke tai aong kak bank um mesti an target ayen tai alak nca da sek ja le sek simpan kak du potong ke EPF ja tuak man peremun sin. apan po ujok ayen na belum.

tei ka seven eleven ti meli meli meli kredit ja sik tambah nilai ka talipon ca bulan ca liwai meli <noise> ja

cara pembayaran ja' tai pekaliu dalem negara jane kelimpun sin cukup-cukup apan le ketai pindah negara.

um nta ne ame nyemba iu iu cuma ame nyemba Tuhan ne- se- um mek cuma nyemba Tuhan le um sekarang oban ame lepa jadi Kristian nta ne ame ikut budaya budaya majan da la

tega un teknologi ka sekula apan sokat um cuk anak le pekalai senang tai meta iu da eda keluk ke meta eda sukat google ka apan iu da eda ke pekalai da eda mencam <noise> iu da eda pekalai eda ke tesen keda ne eda ngelebo ngena'at nta ne eda perlu na'at kamus ukuk sik du bekading re

tiga tanak tiga saleng tiga bileng tanak kata me. ku du uyan umah ja ni sek lepo bio.

um wek me bada um okak le uman um kujau kujau bileng um ilu akan tetap magat dan tetap edei lah muat lah

ca sokan ka kena um ja sokan ja' tega jane perenak persekutuan membangun ca negara apan bersatu ngan ja pe ca man le petai petoyang me ngan lepo du da ca. iu pe ja ake pisu ji sebarang sebarang

gayeng ake ti jane gayeng oyan amin um oyan oma jane gayeng ake milik oban da ne ake mencam ti, selain da gayeng da ko nta ek mencam ti da luar cung gayeng da. jukuk milik oyan oma um oyan amin da da' ake mencam ti ja jukok ek milik gayang da. jane pe lepa ja.

ki asat sik le nai ke pasen kuching nai kerja nai meta oman nai meta udip jane sik lu ki. engke pe ilu kaduk ligit ooko ban du nai kuli.

ake pakai kereta ji lepa ca uman e bayan na ake nebelum ake sukat bayan na na pa mo’o. ja sek harap e nai apan Tuhan nak pengagat me ake man e bayan sukat ngan bayan na pa mo’o nak pengagat me ake

artis ja ake kelo ja na edei cung cung Korea ja na edsi ngadan na Wong Xu Xi ataupun Lukas du me pai ia’ um ia’ adalah artis ca ake paling malak la

paling tiga doktor cek cek penyakit cek penyakit iu ilu sakit ka atau pa mutu kelunan latak keno penisen ke neng penyakit iu obat e

o pula de ake mula ka likut amin tung ubi ampek dan asi ujau ka ake mula da lepa ake majau akak sawit ta nta ale menjam mula da ngan du uban e kebana da un tana ake kelo ngan kasen ngan pasen tai mita ake uman tuak ake mita da ca nta na sekula na tuak

Cung dumit um we' mik dedo amik mik lepa edai pekalai mik aung sin dalam tabung jane nak lema pulok sin um dalem ca tau ja nak lema pulok sin dalem tabung.

cereta anak anak de du nawai bekading ne ne Sang Kancil da sik cerita ame baca bekading ne. nta ne nawai da odai ca idi na tai mupok ne uban edei ek utek ek. nta nik cereta nta nik menjam cereta da meka

ukok sek soalan ji um nta e um atek lan tai edei tisen iu ja bana tapi dalem um pulo uman ji um tau iu iu sek um kado ne sek edei kado sek um perkembangan perkembangan ja lepa berlaku kak um tanak me ji

nta pik tesen iu jak maksud madang ji pe ke lepo lepo tau ji. ngata ngata dau baca ji ki ne, taun maksud. nta tasen maksud iu ja du nak soalan ji ne ngata ngata pisu nik ki lepe kumin do em gerak ake ki oka du nak kenak ji ke peluak ji bekedai peja

um nak ki ake na’at du beng main edei um game dalam telefon. ja na ukok sek um CashofClan meka ataupun MobileLegend. da sek permainan permainan du dak nak ki

um asen di iu de un kak langit ilu tama betuen ngan bulan ngan kado na’an na’an betuen buk kak le ngadan betuen un betuen aya un pa betuen um dua un da pe betuen de um pepit un pa da te ca te ca. oka sek betuen selain bulen ngan mata tau.

Taw bio ya ake paling ngena uman jana um Christmas yang jana um sio tanggal dua pulo lema bulan um December

na nta pa edei sen e kelunan da ake obak ki pah. da tukeng tukeng nta pe da ake tisen ngata ngata na ji. nta tisen iu bana lok ke di ngata ngata du. nei matang na mo- ngo masa kak hotel Telang Usan ji ki ji

ake ji nta un po obak tele- na’at edei pa TV jarang nta kumbin kumbin na’at obak na’at TV. mo’o pa un be’un pun nawan je man kok len te tai nai asen lu je kak obak iu dalem TV

musim awang kata amik ki ne pana kadang pe tai ojan kasa mempam ojan tetaup pana. kadang tetaup pana um tetaup ojan. beluak tau tekadang ojan. ja ja ne sik kata amik ki.

dalau me form telu le um a- ame du tuyang me a- ame de tuyang e tai na’at wayang kak ca pasen bio le ngadan ne edei Vivacity. me du na’at cerita kinak.

Nta ne e tisen iu ja program talidio ji na ngata ngata dau re ji. Iu ja na badu ne ta’en ku miring da pe ji cukup masa tereng dalau pe to tai ule aie. Nta pa jam jawab ti ki na.

Bagi ake sekula ya ja paling ba’at uban ake perlu um ngo’o tugas tugas um du ja du nak me ake. Jadi ake nta un masa kelo ke ti iu ja ake obak

um talipun ake bayan pakai prabaya um tai mo'o kredit tai ke' nompak meli um kredit mading la. dalem ca lewai jane telu pulok lema ja sik ca bolan ake pakai ja sik bayan kridit talipun sengket bolan meka sik bayan e <noise>

Ca ake sukat oyan uban biu' ngan un selendang ake juan ya mesik barang hiasan ya ake lepa oyan ake te nak ma anak ake pakai.

sukan ja ake um kelo ja ne sukan badminton oka senaman ake um ake bang ti squat ban ake perlu um obak nambah edei ia' um iu' berat tek

ake ji toh <noise> ake um jagak ake ngan tiga ayen ti de inu de ja’at. meka pe ayen jako ayen nisep ti inu de ja’at de ja’at puyan ne kulu de ilu nta obak ti ku usun tanak de sukan ja’at usa le kulu

awai nta tisen iu ja peniga kak dalem kak talipon ji cuk ulu pe pi’a pe te ke talipon ji cuk ilu ti pelepau. nta na ilu baca kitab le. beng ke nyadu ke na’at at talipon ja na da pa ilu kuma ji ke ca tiga pe u-

um serita anak-anak lepo mik ja ake tesen jane ake nta tesen iu iu. um coma ka oka cereta anak-anak cung um negeri mik jane edai cereta Gunung Santubong dedo Gunung Sejinjang.

me mere temamik palak ia ngan mencai engkin sembayang palak Tuhan ngan na kata kata semangat untuk family e apan nta terlalu sedih ek.

ake lemuto nesep songai oman da pait pait oman kojau da' pait kulo. ayen ale oman de mei mei de' mesem un mesem da je kecuk ilu sakit la'u jana sek pengenjam lan ye nesep songai tuak

oka ek obak pedenak usa e dedo kimet e ake um beng luntok jagak luntok e untuk edei tiga luntok e lepa ja ake ti senaman lepa ja ake na’at cerita dan ti hobi ja ake kelo

ilu ke cuk ida pedenak tawai ida nak um ngimet ayen pa ti to- tusa ale ilu ke menghibur ida nemotu ti kejaie ngan ida apan le nta ti um ti tusa an pa ida nta ti tengen teka.

biasanya okok le aong sin dalem bank um biasanya ake akan nak sin e dalam edei la dalam ASB uban ia’ un anak e um makin kado le simpan makin kado anak dan ia’ akan makin kado lah sin dalem bank le

keto ale ta’an de mula sawit oban e nta sukat ke mula sawit beng da beng maju maju na sek du terja te. de pola sawit da sukat meli kereta bio ja sik du ke kampung ame te. kaya mung de ke uma te. ame da kalo di nai ngenepau ji banuk mabi mabi sik mudip ngen du ke usun tanak ne

ja ake keluk jadi oka ake kenai biuk jane jadi polis atau pe iu iu kerja jak ake obak ti ne.

na ji pe ake nta tesen la nta tesen kumin gayak du ketai pekalai membayar tai pekalai bayan oka du tai meli bekedai o, nta ne ilu mencam ti da men du kan du pakai pakai talipun na du nta ne ilu ke pakalai nta ne du ke pakai sin oka le du maju bekedai o

um bagi ake sukan dalem peng lebih tiga daripada sukan petengen. uban sukan alem peng ja ilu akan lebih bersemangat dan ilu akan ti um sukan okok se sukan badminton ja na dalam peng. nta ilu sio matahari ti ja.

majan lan ne tekik nta ta'an abun oban e beng taga doai nta e ta'an abun kata tanak me ki tapi o- ake pernah ca liwai me tei ulek tei masat um mempam le me tai masat jam nem meka eh jam lema meka kado sek abun abun kata ame ki

ake ke ntok mempam ntok um beluak tau mepa amin kerja edei muek muek kata le ngelinek ka amin na mepa mop ja sik me le ke um muek kata le apan agat le buek apan le nta tei mano alek

Sio layan ida ja na ilu um pemung ida luntok laki dua ataupun leto dua. um ilu pemung ida luntok lah kan ca um panggi baru ida um pemung tiga tiga ka’ang ida se re pe apan buk ka le um petengen ida kadang pa ida bimpin ca ngan ca. Ca kak sekula um luar ca sekula dalem um kampung meka ja le ida um bimpim ida se re pe apan. Apan da tiga ngan bimpin ida se re pe ida apan

um cung ake i’ut le ake obak obak um jadi cikgu ban ake obak pekalai du um pendidikan moral. Lepa ja uban cikgu pendidikan moral me ading tiga e ngan e ja na jadi ca semangat bagi ake untuk jadi cikgu moral.

un nak ki ame pana pana ale tau. kadang pa pana kadang pa tai taup pa- edei ke te cu te ke ujan ja sek awang ka ta me kak Kuching na sebarang pisu ni ki iu ja ake pisu ja na ngata ngata uban idi kak awang

boka ading de, to'a mik ngelan teneng da' nta ngelan Tuhan, bongan naki jadi Kristen <noise> um naki jadi Kristian um pempau Tuhan un mik lemoto um mempau nai paliu ke keneng poyan ja tega ngan ngelan keneng Tuhan.

Dalem kimet e teknologi mung teknologi tega um tapi paling paling edei la paling penting um ja okak mungkin penega dalem idup ke ja le edei um teknologi ja ukat um pekalai ilu bahasa bahasa mading.

um taun sengganak ke cerita puyan asen po kata ame ki uban ame lepa majan ngelinek kak bandar dan um ja na taun cerita jak tiga lah

um dagang dak ake obak ti de ke lepo ne uko sek um kedai runcit de ataupun juan minyak um juan atuk ka um juan taya ka ataupun buka bengkel kereta moto ja je tiga ti kak uma te.

Inu ngadan sukan ngan yak iko kelo. Ake kelo sukan ti bup main badminton le iu iu sukan de lasak lasak da da ake obak ti. Da da ilu kelo kelo ti bup.

um kimet ek pakai bank um untuk bedagang dik tega lukte uku ba'an sokat le amik iu to ia le badak me se se se sosial media kulu oban <coughs> sokat du na'at cen telepon cen laptop ka sokat du naat cen kaduk um asia ji kulu ek dek kuak lepu' ngan le.

<noise> kredit pasen tuk bet game <noise> nangen kala video game kala ataunkat game tapi game ji ilu nta menjam ti ngan du oban anak muda di puto sik main game ia' ilu nta tisen iu ja game ida ti. un do re pisiu pisiu game kado na'an main game ilu kanen mukun nta ilu njam ti ja ngan du. game ina bada kado na'an game ilu nta tisen ja. ja tuak nta pe ilu tisen main game ngan pasen kad kala atau kad game <noise>